El negru, que lo tenemus ena bandera estremeña, izimus siempri que es pola nochi, por essi cielu tan negru qu'ara nel branu mesmu se puei vel el Caminitu de Santiagu, la Vía Láctea que l'izin en castillanu. Assinque essi negru tan intesu es el que se me vieni ala cabeça assín de momentu. Los sotrus negrus siempri sonin malus peru el negru del cielu estremeñu es cosa fabulosa.